بس غمض عيونك وجود إيدي وكل شي بيصير أوكي؟ وسمي بسم الله والامور بتصير تمام ولا تخاف أنا موجودة. لازم تكسر خوفك بعد لمتى بتتم خايف لازم تقوي قلبك وعقلك وتتوكل على الله ولو الله كاتب لك شي لو يجتمعون أهل الأرض جميعا عشان يمنعونه ما بيقدرون. وين إيمانك بالله؟ يالله سم الله وتوكل.